Kilim-bazaha aloha hitako maha maimbo vava io no alà hany satria fofon'ny kilim-bazaha reny, na i lafa i masaky iny somary ratiraty zay, somary maimbo maimbo.